यो जो देश है नि उ पूर्व दिशा में ओर अफ्रीका महादीप में स्थित है। ई देश से नरा सारा समुद्र अड़े रिया। जो यो कीनिया देश है नि उ मे पाक वो ही भोजन यहां सबसे ज्यादा आलू खावे चावल खावे। एक एनी मका को दल यो खावे। दल यो यहां को सबसे अच्छों भोजन है। ई देश का लोग कभी कभी इन सब्जियां के साथ में मछलियां भी खावे। ये सब चीजा कीनिया देश का लोग खावे।